في أحد الأيام، كان هناك أميرة لجت خريطة غامضة في مكتبة قصرها اللي تعيش فيه، الخريطة كانت جديمة مرة، مع مرور الأيام ها البنية الأميرة اكتشفت إنها تفتح باب لعالم آخر، ومشيت في مغامرة كلها تحديا ت وعجائب عشان تكتشف سر هادة العالم.